ପିଲା କରୂପା ସାରୋୀ କା ସାଦେଯା ହୁଈ ମାରେ କା ଜାଗ୍ରୋତ ଜାଡଚାନ କୋ ବାଦ ମତନା ଗତନା କରେଗା। ତମନନରେ କିଛୀ ତା ଡେଵଲପ ହୋଗା ଏପନୋଂ କାମ ଵୀଶେ ଭଲେ କରୀ ଭାରୀ ଵୋ।